Amin'ny ankapobeny, ny fampiasan'olo gn' atao hoe Photoshop. <noise> Misy koa gny mampiasa ny atao hoe Illustrator. Ireo gn fanaova tambatsary laha am solosay ndre am telefôny.